Pues mayë quesë minëyën madyu yëdun ji'ib nëbë, tët's pë, ji'i bi'i tët's pë ni'iy kyan mëtpë, ni'iwyay mëtpë, ji'i ja nëkë nimyëdpë, ji'i bi'i quesillo bë, pues juech dun mas okyanyë jawëp yë nëbë, në quesë yëch dun nëkë kabyë.